اه طاجين نحب ال هو المفضل عندي اه لكن وقت الصيف نميل للأكلات الخفيفة زي السلاطة والمشاوي اه وفي الشتا نحب الأكلات الدسمة زي الكسكسي بالجديد.